जू युवा ची वेता विश्वविद्यालय जाण आवश्यक नी लेकिन येगा भोत ज़्यादा फ़ायदा छीन जाने की हमा करियर अवसर भी बढ़िया बढ़िया मील्दा होड़ ज्ञान भी बढ़दु ची और हम जू नेटवर्किंग ची ऊ भी बढ़दी ची और विश्वविद्यालय जाण से हमा क्वे भी नुक़सान नी।